כ'ווייס נישט וויפיל אנדערע מינע <hesitation> מאשרומס ס'איז דא, אבער איך ווייס אז מ'קען עס מאכן געקאכט, מ'קען עס מאכן געבאקן, און מ'קען עס מאכן <hesitation> מ'קען עס קאכן און באקן אסאך מינע וועגן, און יעדע וועג מאכט עס א אנדערע טעם, מ'קען עס אויך עסן רוי, ס'איז זייער גוט רויערהייט איז זייער גוט עס צו עסן אין א סעלעד.